العربية اول حاجة الكابوت بيكون فيه الموتور و البطارية و المكان اللي بيتحط فيه الزيت و الريداتير و بعد كده العربية من جوة بيكون فيها الدريكسيون و ال في فرامل الايد و في الفرامل و ال و البنزين و الدبرياچ لو العربية مانوال و بيكون في الدراع اللي بيفتح و يقفل النور بتاع العربية و المساحات و فيها الكنبة و الكراسي و شنطة العربية